نعم هناك فرق، الثقة تكون نابعة من العقل وبشكل سطحي قليلاً لكن الإيمان يكون بشكل أعمق ويكون نابع من القلب والعقل <hesitation> عندما أقول أني عندي إيمان تجاه هذا الشي أكون بكامل حواسي <hesitation> واثقة من أن هذا الشيء سيحصل ولا جدال في ذلك.